दही का उपयोग भारतीय और दक्षिण एशिया सिपीज में होवे। और या ना केवल रंग बल्कि स्वास्थ्य लिया भी बंद होवे। यह एक मिश्रण होवे। जामे दाढ़, चीनी लौंग और अदरक स्टार्च, अनीस और सिचुवान मिर्च होवे। जाय चीनी खाने पकाने में डालो जावे। जैसे कि स्टार फ्राई और सूपन में। जे महंगो और विशिष्ट वाला स्पेन और इटली के व्यंजनों में प्रमुख रूप से इस्तमाल होवे। यह खास करके पावला और रिस्टोर में डालो जावे और स्वाद के साथ रंग भी बदलता है। जीरा जो मध्य एशिया और भारत में व्यापक रूप में उपयोग कियो जावे। खासकर के कारी दार और रोटियों में यह स्वाद में नत्ती और द्रव्य हुए।